So mi waawi waawugol ko ɗi land animal moƴƴi, miɗo ɗonnoo ko hara naange. Ko ɗum waawataa no ngoodi e fota, sabu hara naange waawataa so a jaɓɓitiri kaɓe heɓugol waɗde gollal gite ngam e jaasi.